दो पहिया वाले साइकिल के मुख्य भाग के नाम छे। पहिया, टायर, फ्रेम, ओकर स्टेयरिंग, गियर। ब्रेक सीट ई सब मिलके साइकिल के गति देई छे। ओकरा संतुलन बनाए में मदद करे छे पैडल से। साइकिल के तेज करे छे ओकरा में बढ़ चैन छे जो। ओकरा के गति आऊ ढलान में चढ़े में मदद करे छे।